Raha vao mieritreritra menamena an, tonga dia "pompier", "pompier" no ao an-tsaiko an, ilay ilay fiara ilay fiara be an'izareo ireny an. Dia ilay ohatran'ny famakin'izareo ireny menamena koa an, dia sady m- mieritreritra akanjo koa. Ohatra hoe <hesitation> raoby na zavatra ohatr'izany.